أول شي نبدأ نتعرف عالجيران ونشارك في- في كل الأنشطة إللي حولي مثل الفعاليات والمحلية، وبعدين نعدي الأماكن العامة مثل ال <hesitation> مثل المقاهي، الكافيهات، إللي المكاتب، إللي الأماكن العامة، نتعرف على ناس جديدة. نشوف أحوال البلد إيش صاير فيها، هيكى يعنى